Woanin dheke garri wonni safara ijemee yaani safar nafti thinthi ufupumuzishu berre manyaaa faa ama berre staree yoyote ijemm won anin guredhu woyya anin Lilah fedha thaan achh ghee neghedhuu thaa lamesithinen woyya akha yaani manyaan dhagethen faa akaa surali mil chacharekhoa than faa than guredhe achin dhekee dhub pakedhee khuli guredhaa dhekhe staree tii midhasaa